يعني إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل أبدأ يومي بالراحة، في اليوم الأول أروح رحلة جصيرة لأماكن طبيعية مثل الجبال أو الشواطئ، اليوم الثاني يمكن أروح <hesitation> أوأخصصه للقراءة وإني أشوف أفلام، اليوم الثالث <hesitation> ممكن أسوي جاعدة مع صديجاتي نتجمع ونتسلى، اليوم الرابع ممكن أتعلم مهارة جديدة، الخامس ممكن أروح <hesitation> لمكان سياحي أو متحف <noise> ما أدري.